Ty fis- fisà tena tian'olo hentea amy firenenako toy zao manahaky any hoe laboly io. Io zao le tena, ataondrozy ambony io, <noise> satria <hesitation> tiatiandrozy manenty any raha io.